أنا أحب البيتزا، بس الصراحة الآيس كريم أحلى خاصةً بالحر اللي عندنا بالكويت، تخيل جاعد بشهر سبعة والجو أربعين درجة والآيس كريم يمك يبرد جلبك يعطيك طاقة، البيتزا تقيلة شوي وما تنفع لكل وقت.